Дисертҳо ё шириниҳо бахши лазизи ҳар таои мебошан. Мо метавонем намудҳои зиёди онҳоро номбар кунем. Мисли тор, пахлава, ки шириниҳои анъанавӣ машҳуранд. Ҳамчунин чискейк ва кекс барои дӯстдорони шириниҳои сабук ва нозук мебошанд. Мафин, бисквит ва крем низ дар байни десертҳои серистеъмол ҳастанд.